מ'עפנט אויף די דיש וואשער'ס, ס'האט א טיר פון די פארנט און מ'לייגט אריין אלע גע- געשיר וואס מ'וויל אויסוואשן, און מ'מאכט עס נאכדעם האט עס א פלאץ ווי מ'קען עפענען און מ'לייגט אריין די זייף, ווען מ'מאכט עס צו וואשט עס, ס'קומט אריין וואסער, ס'האט א פייפ פון ווי די וואסער קומט אריין און ווי די זייף גייט- פארט אויך אריין דארטן און ס'וואשט אויס אלע עסצייג און געשיר.